Bunday katta sayohat uchun dengizchilik va navigatsiya bo'yicha bilimlarimni mustahkamlagan bo'lardim qayig'imni texnik jihatdan tekshirardim va zaruriy jihozlar bilan ta'minlardim oziq ovqat va suv zahiralarini yetarli miqdorda tayyorlardim ob-havo prognozlarini o'rganib eng qulay yo'nalishlarni belgilardim favqulotda holatlar uchun qutqaruv vositalari va aloqa uskunalarini olib ketardim.